Kolera mena ndreky, kolera mena midika fandresen̈a zen̈y ziô aminakà. Fandres- fandresen̈a. Abôkaiô raha navy an̈aty jerinakà direkty kolerany sain̈am-pirenena edy e neny malagasy. Misy mena, aviô misy maintso nivolan̈iko taloha tiô in̈y. Bôka iô amy zay kolerany lio.